Igasi yange niyukurima, nandumikiranga navandu vange, igasi yeniyi ekohezaku ichakuria chakutumikira mmba mwitu, rwakurimanga kogesanga maduma nikutumikira, rwakutumikiranga agandi kuvugura kugurizaku nukutumikira kuvana ku kumahitaji gisukuru, nikukora igasi yeneyo kovezanga numwoyo mrara, makandi igasi yambenayo yiyangoranga uvukara, uvukara vwenivu vombezangaku kandi chandumikiranga, ndungiraku avana amatungu gisukuru nikutumikiraza munzira eveho eveho eroreka makomenya vurahi hango hitu, ivyasara vwenivi viveye nimitungu jakonyoramu nukutumikira, sikovezaku nende ovogoyanu vwosi dave, kovezaza mmurembe nindi uvuyanzi vwakutumikiranga mvukara vwitu vwakutumikira yivu, vukara vwenivu voveye nuvukara, onyoraku kindu kandi noho uvura konyora navuza sukuza mwoyo da. Omenyanga kandinumanga kandi ndanyora mgamba nindumikira nindiovuza namadiku nisunda aganyasaye yakubangira mwirova agakutumikira mkiraa kinu, ganyenyanga kove nuvuyanzi vuuokomenya nindi avandu kari avatende komenya navo vurahi nikucherizana imirembe nikuvolana vulahj sikovezaku nindi kugoyana nangavo nokorembana dave kovezaza mumrembr ninzira eve indahi komenyendio kumirembe jitu iyosi sikutava nindi ovoguyanzu hagati hitu dave komenyaza vurahi kari navana kari musakuri komenyaza naye numrembe agandi sigavezakuhodare komenye nukwikazira kumanya ikiva nikidinyu misavuni yeneyo yakatueiza kari imbireyo kumakono onyora kari mos <hesitation> namaguta kumakono kari isavuni yakaturizaku kiwisavuni evenovokonyi karindudisa kuri maguta gitaya.